Charito bi chati chau fo lott banjange cho chuwo nobbo nanduweu dokbo bi chatiye charito wiki mwanti ki mwanti, charito bi chatiyeu charito li litau wi, ti litau, <noise> charito wuro bi mare na yelbenen bwiye, ti lita nyori kabo charito kwamer no bi cha charitiri charito wuro bi tokti biki chari fo lott banjinge ti litawi ti yabedime wi, ti muduwi, ti channye wi, ti bwa channge wi, ti kwarumeu wi, ti tunka wi, to na wuro nye no bi matiri charito bi chati ki mwanki mwan na yelbwe bei cho churo na wuro nye bi toktiye, nomwo chachari wo dateneri charito an yokten bwi mwen charito wuro ki mwan ki mwan na wuro mi chunkange, tilita cheu yelka cheko kange maka cheko mwon yulamung yori, natubo wo nyimam maka chekeu no bi yoten chaka kori limi kabo fo nyi, no mwo bou yulang kakori kulen maka litako mwer bori mami mwo nuu luma chekoti, boriti channye witi channye chambo wuro bo chukkum chuka ban ya chiko bi kuwan ner. bi kuwam ner na kom kowe, bi kam koye kibi nyorari yi chim ti cheri ti mun cha ti chagetiri ti mudduwe wi ti mudduwe luma cheko kibwan ge no dike bwiye ti muduwe no bi chongag chi ti ki dimen ki dimen ti muduwe lima cheko kebo na ti chang kebo na. Kange wuro mwo nyimam nyime ti- ti- tiyo mwo fiya ti che yo bombom. ti che mwo chari mwan nyiman mwo chari, to dike bwiyeu no mwo chachori di charito kebo mwan do win, na wuro bi chum kanung mwanti mwantiye na mwe yankambo mwo charanchetiyeu, boro ri ti bwughage chan nyeu wi, ti bwochange, lom che ka fo ka nyi mani ya kutange bwi muwe cham chondo an dimten bwi mwe no mwo chati bwo channye tiri mwo nuwa foki luma chke yannyeu, yannyeu ya bwo ti bwo chonnyeu yel bwikabo no mun ma ti bwo channye yam nye kebo wuro dateneri mami mwo lan buti, ti bwo channye ki bwan ten yamnge limi nyo, ki bwanten yannye limi nye, ki bwanten dike mwa mwarang chekeu mwo man yannye chiker yori kabo, ti bwa channye mwancha yal mwen bwi ken, dike bwiyeu chunkanchi ki mwanki mwanne na bi bwanten mudduwe cheu wi kambo chi ti mudduweri kambo chiti mudduweri bi chan kambo bi chammeri wi toitoi, chaka cheko kane luma cheko, ki mwenken no mwo chari mwon nyimom, luma cheko kebo na wuro no mwo chari mwan nyomom, mwo chari mwan nyomom mwo chari mwan nyomom no mwo char wuriri char wuri nyiman char wuri hyim an char wuro ri nyimam, cha wurori nyi mam, cha wutori nyi mom bari chan gyache wi chamcham gyacheu cho cham fiyerko, chiti chikori kwamer no kirok, mwom chari an yelmwen bwi bero ti kachelamko wi kachilanko chamken. Ni dendo bi neranchi tiyeu, mwan cha ti cheri mwo fiye koni, ti kanchi lanko luma cheko ki mwen ken, na chir nyeu nyo mwan nyimam, no boten di ti laka mwe, laka mwe cheu wi ken, mun to nuriri kabi duwar tine mwan mweri din bei ture nyori mwan kuwan fo ner ner ner ner kwankawa chi ticheri luma cheko dabang, to luma cheko dike bwi bi toktiye ki wmanne mwo nuwa luma chiko da mwen ten, charito bi chatiyeu, kambo bi chunkanti ki mwan ki, mwameu chor bwini kabo charito ti chatiyeu yo ner kabo, de bwiyeu, no mwan cho chari cham mun cha, date bo ri di ge mun muragi chike kageri kulen yagero kage dotenbo nure kageri tiyo mun chibo lenger nubo yom chi kag nechi chi mamwen yiri chero yage kage tiyo shi mur mwen yorari mun cham di definiye mwan chok ten no kullen mweranga kyagego yorbo di charito ki bwi so no mun cha ri mana damwen ti kage charito chi ma ki zutiche mun cha ri mun kwim to charito ki bwan ki bwan kam bo bi tok biki charito ki mwan kibwan ne dike chi managim charito ti chikeu ki mwen di ki mwan di ki mwan no bori ti ti yo bi chatiye dike buyew bona ywel bubeh bi chongang chiti ki mwan ki mwan kino swor dike bwi wuro Ki mwon cher, wuro ki mwan cher wuro ki mwan cher, wuro ki mwon cher, kwaama dobbo ki tiyer ker cher naki kwaama takki gwam ba cha, ka ti diker wimdi no dun dikem ba mnwo to wim bi wine, dike bwi yeu kange chari ken mani choko bitine bereu bori chaten dondo, waro bim wi chiko lo banjoge cho wurobi chun ka den ben tiyeu, wuro mi cham kange ki kabaa ti lita, ti gyache, ti channge, ti mud- mudduwe, aa ti bwiyenyege, to na wuro nyo no mwon to charito bi cham tinyeu ki yi wo chari banjingebe, ti lita ti mudduwe, ti gyache, ti changum, ti- ti kan chilang, ti chambo fuwor, chambo fiyer qawan no mwo kuwaner di mwon chiti cheti mwo nuwa ki mwan ki mwan. No bi cha charitotiri charito banjigebo a manan tiye cho wo bi chonga ti ki den ki dene bwe bagjige no chi mwen ti ri chi lenger chi tiyo kuwa no chi tiyo tiyo kwamim noko rock ti yo kwamim kambo ken ying cho andam kume yob fuyebo kebo na wo kallowo chi tiyori mam kutikuti nibo nanduwo no chi- chimwen ti yo bwongrand di ki chi lenged dike yo bwiyo daten noma cha charitiri da ten yulagim yora no mun yulagum yorari. Na tikannen charito dam dam chem nure che ken, no mani nyori mwa mam, chari bangjinghe kebo chariyo mah nawo mo mati kutti kuttiye nawo min chongage daten nure che min chon gage a ywelanghum ywelanghe noi mor ywelbori kebo chari bangjinghe chari bangjinghe mani ma kulumje mani cha chamge ki ywelang ywelang, nomun cha chari bangjinghe be ri mun yumom mun cha chari kambo mi chonkanghi ki kaba wo ngaje, won murduwe, wo kwarum, wo kangjilang, wo chambo fuwor, won chambo fiyer won tii lita won tii bwiyege gwamb biro min chongan tiye chari banjigebe bwebangjinghe dige cho yom kaba chike cho charito bero nada bwimwi lenget na tikang bo no mani yo chari to fabe bi cha ti wi yona mwengrom mana ta mwen dikerti banjigebo ki cha cha rito na wel bwi ki kage swaye na ya chiko ki ri na cha na tii lita na tii bugchaghe ti yo ywel bwi mork wura mana mane ti ki wi merum mere swaye mur mun bow fo loh ri chi tiyo lenger kambo bi lerim chakage chari fubebo mani tabwi wuyam fur bwer bwe banjige be wo bi chati ye ywel bwe mork ta bwi mork kwama a dobbinen nure kwaama a ne bwe banjige yulan maga chari to ki mwancher non chari non chari no mun bwe banjige ri nan duwo kage wo chane ka cho banjigebo cho yagene dumbo mana did charito bi chai biki yulahi biki tagi. No ma mo tang tang charito tiri charito idm chinan lor di wari biyeken, bwebangjinghe mani cha chari fif, cha charitori kum wi, cha charitori yom wo fini che wi wo wo biniyoche wi wo yowe chinan lor wi dige bwi kati dim wolem wolem di wura dou chinan lor, bwebangjinghe cha chari ki turkecher kambo cho chome cho charito lamda lamda cha furo bwam kum tang nin bo bi chen melako chi ko melako bau ri biki chai bi cho tom bo ti chiko na nim de mwambo bon suiwe ri kage chari furko bau ri bo kwabti charito charko wi la bi chen dumeh ti chiko na tee kwama cho bori cho koni kwama yuel bo banjige bwe ki tur ki che cho chari to wo min chonga gi ki bwan ki bwan na wuro ye chari cham yah ze ki tii cho kwa rim ki tii zo ga cham golgol ki tii cho cham kwarim ki tii cho cham mrduwe ki tii cho kwarim bi chonganti na wuroye bo ri won won tii lita wo tii tini ki mwanti mwanti ye cho cho ro bi chari da bumo ya lenger mana bwiye ti wulom kebo na chari fube ro mun chari chan chan do wo dim munenew kwama a tika bo biywel nwa wuroye bwe banjige da bo cha ri da cha chari daki wura cha chari mun da ki wura ri didikage wi mo cha ti no chibo tiri. Bidom bo wi chibotiiri mwa mwa nuwa chwelti, mo nuwabo chweltiri mwan baman dige kanghe ko mani ko cha ki dam wura chiko, ma bo da wuro chiko ngak, dam wura ngak mani mana mati, bwe banjinghe mani da wura ngak, do kwaaama nebo bwebangdinghe yulando ki bi dare wura dam wurambo, kebo tii mo chiye dike mun mana mun cham na ki dam chi ko fini, to cho dam wurambo kebo wuro ki dam cho ko nyo kichik, ki dam chiko ngak, ki cha bo chari mani mana mati bwe bangjige mani ma dike wuro boti ki sola ka buye no bwentano mama ma charitiri mun chi dike kage mun ma diker ki cham di ki dagen ki buri yimde ki yoten yulando chari to ka cha ti cha na bwam furkumero to chari banjigebo kebo na chari fubeb chari banjigebo yori kabo chari banjigebo cho dike banjige bo yom ner chi ke chari banjigebo biri bi lenger dike buye kwama ne bwe banjige yulan yulando chi ne bwe banjige cho di ke wi no cha ma cha ritiri charito wiwiye chi ko chiner lod cha lenger ya lenger kum tangnibwe naji yoke finiri chin tab ti wi chi ti chai.